हाँ कई जानवर गंध के लाने कुख्यात, इनमें से कई जानवर अपने बचाव के लाने प्रजनन के लाने और पर्यावरण में छिपने के लाने तीव्र और गाँधी गंध उत्पन्न करत हैं। जैसे स्कंक स्कंक की गंध इतनी अणल ग्रंथियों से निकलने वाले रसायनों से आती है। जब यह खतरा महसूस करत हे तो अपनी एक दुर्गंधी तरल स्प्रे कर देत है। जिसमें सल्फर योगिक होत है, उसकी गंध इतनी तेज होत है की मीलों दूर तक महसूस की जा सकत है।